كنت غادي نركز على واحد الفرص اللي ضيعتها، هاد الفرصة كانت قادرا تغير المصير ديال المستقبل ديالي. وكانت فالماضي مهمة ولكن مكنتش جريئة بزاف باش نختارها، وكون ختارتها كانت حياتي غاد تبدل وغدي تكون في طريق آخر، و كنت غادي نوصل للي بغيت بالزربة على دابا